கென்யாவின் வானிலை பிராந்தியத்தைப் பொறுத்து. மிகவும் மாறுபட்டது தற்போது ​​தலைநகரான நைரோபியில். வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம். உடன் ஓரளவு வெயிலாகவும் இருக்கிறது ஜனவரி. இன் இன்றைய முன்னறிவிப்பு அதிகபட்சம். மற்றும் குறைந்தபட்சம் ஆக இருக்கும்.